<noise> الماسورة لمن تتحلج، في الغالب الجلدة الجواها بتكون اتاكلت ولا نشفت، فبتحتاج تفكها و تغيير الجلدة و اذا السنة بتاعتها فوتت الا تغير الماسورة.